Le fomba hagnamboarana hanigny matsiro sady hafakely na raha dimy fao agnatiny de ôhatra zao ny tegna itako matsiro le ôragna afangaro atody asiagna menaka, tomaty de tongolo, le ôragna alagna le karaokany atao frity de kopohigna le atody de atao akao le atody de avarahagna <hesitation> de atao frity de agnaty menaka zare jiaby asiagna tomaty, tongolo.